Raha ohatra hoe ny menamena misy an'ny raozy, raha ohatra hoe ny volombasary misy an'ny <hesitation> tournesol, raha ny mavo dia misy an'ny mimoza, maitsomaitso misy ny irisy, mangamanga misy ny jacynthe. Ny indigo misy an'ny ortensia dia ny volomparasy dia misy ny lavandy.